टेक्सी का सोचान तो सबसे पहले सफर को आराम और जल्दी गंटवे तक पहुँचना में सुविधा याद आवत। जब टेक्सी का बुलावना कलिये बुलावान तो असो लगत जैसे की अपन नीजी सवारी में घूमी रहा होई। शहर में भीड होई तो टेक्सी से जल्दी पहुची जावण-जाना <hesitation> को फाइदो होई। कभी-कभी टेक्सी डाइवर से बात करना में भी मज़ो आवत। कौन सी जगा नई जगा रोचक हिस्सा घूमना का मिल लंबी सफर होई तो खिड़की म से बाहर देखना में भी घणो आनन्द आवत। और उका असो लगत जैसे की हम टेक्सी में घूमी रहा है तो टेक्सी हमारी छ। पस एक नई गाड़ी बल्कि जल्दी आरामदायक पहुचनो को सुगम यात्रा को साधन छे टेक्सी।